ما جد إجيتنى الفرصة لأدعم مؤسسة خيرية بعد ، لكن اا- من وجهة نظرى إن كل المؤسسات الخيرية تستحق الدعم لو إن أهدافها واضحة وصريحة ، ومتاكدين منها إن ما فى وراها أى أهداف ثانية ، يعنى ناس أمينة المصارى اللى ياخذوها يودوها للجهة الصحيحة وهكذا.